Tamin'ny voalôhany alôha zah resaka fanaovana kravato tegna nijaly e, satria namanay jiaby nahay nagnano ka- nanao namatotra kravaty fa zah zah araiky no tsy nahay de nianatra tamin'jareo de tafara am'jay ô nahay za tam'jay o nahay karazany roa nisy le atao amin'ny tagnana igny de misy le atao tonga de amin'ny vozony amin'am-bôzogny zany, de kravaty io alefidefitra <hesitation> misy in-telo zay ô zay aveo fatorana am'zay fa le amin'ny tagnana ahodikodigny misy indimy eo.